gott kvöld litir eru eins og bragð og ég vel þá sem mér finnast bestir segir Gabríela Friðriksdóttir myndlistamaður sem ferðast gegnum feril sinn í fimmtíu og fimm málverkum sem nú eru sýnd undir hennar nafni í

þegar við stigum inn í ævintýraheim Gabríelu á dögunum Gabríela

vinnur þvert á listform og hefur undanfarin ár einbeitt sér að innsetningum vídjóverkum og skúlptúrum sem hún hefur sýnt víða um heim verkin á þessari sýningu vann Gabríela milli stærri verkefna þau eru persónuleg minni en svera sig í ætt við önnur verk hennar þó

efniviðurinn sé annar þessi sýning er sko fyrir mér alveg kærkomin af því að núna hafði ég tíma til þess að einbeita mér alveg síðasta svona hálfa árið að málverkunum sem hafa alltaf verið bara hluti af mér og teikningin og málverkið eru svona það sem ég nota til að hugsa af því að ég get ekki alveg bara legið í sófa og hugsað

að gera eitthvað og það er svona eiginlega vegvísirinn að öllum hinum verkunum og þetta er rosalega nálægt mér þannig að þetta er svolítið svona eins og að opna hjarta sitt

mér líður rosalega vel með það núna af því

þrjátíu ár síðan ég byrjaði í myndlist

ég kom mér upp

bragði af því að þú veist hvernig

vera

ég var rosa lengi að átta mig á því hvernig ég ætti að gera þetta og þá hvað finnst mér gott

ógeðslega góð mér finnst þetta gott og eitthvað svo endaði

lakkrísinn og ég hugsaði já þetta er svo girnilegt og bragðgott

ég ætla bara að hafa mitt út frá þessu og síðan þá hef ég bara haldið mig við þessa liti ásamt því að ég legg

svartan hvítan og brúnan og svo er þetta bara þróunin og nú erum við komin hingað

þessa liti og fleiri þú ert að vinna á striga sem við höfum ekki séð þig gera áður

þetta sé engin stefnubreyting það eina sem er breytt hérna er

ég ákvað að taka hann upp af því að með vinnustofu heima hjá mér

ég auðvitað var alltaf að laumast inn í málaradeildina í skólanum og lærði þá auðvitað að mála á striga

svoleiðis en síðan málaði ég alltaf á mdf planka eins og ég notaði í skúlptúrinn á sínum tíma en hérna núna ákvað ég bara að prófa strigann og er búin að þjálfa mig í því í einhver svona átta ár og kann bara ágætlega við það er svo þægilegt þá er ég bara með þetta

þetta er létt og auðvelt að vinna með það og svo er hann náttúrulega bara klassískur

eru Alparnir til dæmis þetta eru engin

það ekki þær eru aðeins farnar þetta er klassískt myndefni sjómenn heitir þessi

Mikki eins og hann var í raun og veru teiknaður í gamla hann er orðinn svolítið gamall og hérna eru litlu skórnir hans í raun og veru svona hlutir sem hafa fylgt mér alla tíð það er bara svona það sem ég las sem krakki það sem bjó mig til í rauninni

teiknimyndasagan mjög mikið Tinnabækurnar og Viggó lukku Láki og allt þetta og ég held að ég hafi mest af því af því að mér fannst bara hver rammi eins og eitthvað rosalega flott listaverk og þið sjáið líka litina þeir eru ekkert ósvipaðir teiknimyndasögum hér eru kunnugleg stef það eru grímurnar þær eru þér hugleiknar ég var þeirrar gæfu aðnjótandi tengdamömmu sem safnar

munum frá öllum heimsálfum og þegar ég var að móast í Myndlistarskólanum þá sótti ég rosalega mikið í hennar fjársjóði og það er mikið til komið út af henni þá gat maður farið eiginlega til útlanda og ferðast bara inni hjá henni af því að hún var með svo fallega hluti þetta eru sko átta apar heitir þessi ég hef einhvern veginn alltaf

mér finnst ég stundum sjálf hálfgerður svona þannig lagað séð af því að mér dettur alltaf svo margt í hug og ég þannig að þetta eru stundum sjálfsmyndir af mér en

mér finnst svo gaman að horfa á dýr og mér finnst dýr vera eins og einhverjar loðnar bollur sem halda utan um einhverja sál sem er svo sönn þetta er svo mikill sannleikur í dýrunum og mér þykir vænt um þau og sérstaklega